Wé odo ké o lado lada siré nŋéy, lada bouré nŋéy, olado ŋa ogue oga tiguito o gani ladaniŋa kén kén nthiré gnani. Bon kougna mbothitoya odaga dou, logui wandi ladani ŋa wandi ladanikou anagni omi famou, oro logui o loguiya ébein ado retar lo makha siri nkha méné, ada éuhhh bogoumé carrémént passka ngana fayi, déja fo néyé né okou tougounŋa, wal okou tougounŋa éuuh yakhané, éuuh béfata gna gnéy, bélfata gna gnéyi assou aga dangui hakhati yogo, ana ri ana wouno wounou lémé londi ana bélfata ké rondi, kéno lada gna. Wathia lémna nguéb guébé angana bélfata ntirindi anta tounou ante tou fobé ga si bélfata wala. Lada siro ŋéy lada magnanto nkha yéy, lada magnanto nŋéy, puisskeu bon gani ogagni komakhou kékha gnana mokhobé kénŋa akha kho to, okou de wori bé nké puisskeu nké ga kigné tangnéré ro wo kén nda fo guébé wori, nde soro nŋwori iga golignanŋi i kama ni da, wala nde soro nŋwori kha éuuhh igadi wara ti yimé, bo okou yimé kan nŋa béinn soro béni guégni nonŋa nké ma séré wori aga golignanŋa éuuh mpabani dinkissima ni danŋa, ma wori. Kha ad tokho nké nŋiya, wala i wathia mpédé nŋa, igatiya tokho kébé bakéya kéta kétokho oranta bakéyi puisske séré sou ni imokho gna, waala o sé vrai oy que inti torini, sér bé gari débé ntakhou, kégna nkata torini i débé ŋa, khar foulé ngani i débé ntakhou iti soutoudou kati foulané ya, mé awokhou wouro kati kati foulané, kha alanta guili anga télé takhou wandi débéya angatini eiinn anŋa euuuhh méréné, anagna ké anagna ké, kélanta gnana, ay kom gnigno mokhonŋa, o od féyou o tara yissi gnignonŋa khar darou ndaga régnon ŋa ti kégna wala ndo foulou yogoni wori, ébéinn euuhh déb goumounŋa ndo débgoumé yogo takhou fon nkara bon aga tini khar néré aranti téli koun ndébé ŋanantiy gnigné kouyini, ante sakou akha normalema touwétti sénégali louwanŋa éeeehhh iti domaine nationale a, domaine nationale, kénti ossouwa gnignéni mais ki yé géré par le gouvernement l'état wala. Si sé géré par l'état, débgoumé nkén ntakhé nte kénŋa, kha déb kén débgoumé nkén tiyadé <hesitation> maire ante sakou téli ikoun ndébéŋa nanti ti kédo kédo ké, khari koun gnimé igana fobé kini séré takhana takha lémakhounŋa, maire lanta guirindini, kén nkama gni diu diakini kénŋa,, koune tradission ni ya éeeh ogami famou sirinŋa fo guéb guébé yéy oga ma famou. Passkeu, ééuuuhhh louwa, ada fo gab guébé ya ko, ogama a apliké, onte sui, onte tél da batéŋa, ode louwa ntokho, féyé ono sogo bana guili guili gani mokho kégna no makha wala kégna mbono makhe wathia, yogoni fami yogoni ma fami wala kénŋa ay fo guébé torono yéré mokhssiri siri, pésskeu okou de ore forum ndébéri, daroumé ndo darou, ébeinn, i séffé ti gnignon nkhibaré gna, éuuuhh gnigno kou khi baré okou makha yéré, éeehh soro gnanéy igadi <hesitation> i nomé nanti, ina gnignon ngéré, kén nguéni gouvernema nthioro gnane. Mé ikha ranta nokhouni yogoni intini kougna éuuh mousso lagana soronŋa, iga gnigno nkiniye, déb goumou kou ri kégna nŋwori, iti alanta mousso ragana séréya, na gnimé kouyi kou kokha fono gnignonŋa, wala ikoun nkha ti, éeehh gnigné afétti khéy makhanti fo, an mpaba gnigné gnani ba, ma an mpaba kara kha gnigno gnani, bo khayande débé ké takhou, khaya foni, ati iti kén ntakhaya, sé domaine nationale, domaine nationale kha angana fay tél angana fay ikha gati domaine nationale, ikoun nkha fofé méné, okou béni i fina ga takhou, oya foni fonŋa. kha alanta fo marna anganta golignanŋa téy, sértana gana ri, ébéinn anga laganta kébé golignanŋa ana kini sér tana akhana goligna téy. Wala éuuhh nŋa simana mémoukénŋa a khoté gnani, o diamané ké wathia, passkeu gani ogagni mokhobé i ganatiy késsou sangéné anagni méssa depuis mille neuf cent soixante trois éeehhh soixante six, no soixante depui léndépendansse soixante, ébéinnn ide fo guéb guébé louwa guéb guébé ya ko, indépandansse mpalé ima appliké, igama appliké iganatiy koun applikéné wathia. agna gadianŋé gna, agnana histoire khor khoréya, pésskeu nké ri yogoni wori darou, kouma takhou ti iya kilé nŋwala sér tana ni makha aga gnignan nkhibaré iga géréné ti fé, koun mpré ya iga i kalé mpalane kénŋa. Donc wala retar ŋo makha siri nthiri nkha méné. Euuuhhh pour na kén, kén nŋakhilé lo koun gnougkhasso yikonlonŋa a khoté gnani, akhoté gnani mokho siri. Donc tradission ké ké lada lada lada fo guéb guébé ya néyi ogar ko, agama gna oga télé do gani nkhibarounŋa, kénŋa are retar lo makha siri nkha méné mokho siri. Yo koundou gnani <hesitation> one arréténa. Wala koundou gnani kom état ké guada kébé éguzigé agada ro omakha nanti gnigné nŋa domaine nationale gnani. Domaine nationalé kéni tonŋou gna, domaine natinale wouré ni mané, bin ossouya kofoni gnigné ké, géré par l'état, daccord mé kha, angar débé, angar sér bé sawa nokhoubé agna fonikéŋa angar sér bé sawa nokhoubé agna foni nonŋa, donkeu igana gni kéta, iga ina gna sér bé gana ri ta bon éta gnane woutou, ana ti agna foniké agna foniké, okou yimé oray, dou géréné angana, anga sokhan nté gna moula, ana ssokhan nté kita, an anga ka gna moula ante khobono, ana ka kita, gagandé ntéy, khobondé ntéy, angue nké yimé, ndaga soro nta <hesitation> logé, omoyé yimou gnéri, ndi kani nkiniya ante gnéméné, soronŋe sokhoni i ndiguironŋa, an kén nga féti khobondé fotana donc kha état ngana ri aganati, domaine national, séré lay guili euuhh ké nokhou téré laté. a nari diambour, kha état na dinguira kinéy, ano étoufénéya, kén mpéti kilé, donc i isafa ti kén nŋa, kén mpate kilé, ogagni missou mé marana mokhobé inotokho koundou gna, aray guémé, ké lay guémé, oma gadia té yon fofo téy kha iganati sér tana ro nokhonŋassou, ké nanti ti koya ba ké gouverma wathia, ina moula, i ini i <hesitation> diamané ndévéloppé ti euuh <hesitation> sokhoyé. I diamané ngana gni dévellopéné sokhoyéŋa antelé nokhou laté nokhou bé gama habitc, nokhou bé gama habité débé ntéy, gouné nkhoré gnani kha ray fofossou, débérini na nokho, séré fofé. Kha o bor ké kénŋa obéni ga takhou oga sokhono nokhou ni béni ado kani nga nokhou béni, gouvérma ngana ti yo guirindini kénŋa dé, ébé ana problém tana gnanewala.